پښتو، دري، اردو، هندي، انګلیسي. عربي، ترکي، روسي، فرانسوي، چینایي. آلماني، ایټالوي، هسپانوي، پرتګالي، جاپاني. کوریايي، تاجکي، بنګالي، سواحلي. ژبه د خلکو د اړیکو وسیله ده، هره ژبه مهمه ده.